Kuun bi wogwa oriri, wogwa oriri, akun a'diare ariare kaloor ni yi chuu, awor kpa waa an gba li'oiu inzeze buu hagoor kiye koor nu niyi wogwa' me' imomora' ya. Oru arami ana niwo gwa me' ni me' me'.